ଧର୍ମଭାସା, କୌଲା, ଖାଦ୍ଯୋ ଏବଂ ରାତି ନିତିଲେ ସମୁର୍ଥ ସଂସ୍କୃତି କୋ ସହିତା ବାରତେ ଏକ ଵିଷ୍ଟୁରୁଦୋ। ଏବଂ ଵିଭୀଦୋ ଦେଶୋ ଏହା ଦୁନ୍ଯାରୋ ସର୍ଵପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ମଦ୍ଯାରୋ ଅନ୍ଯଦମୋ। ଜହାସ, ଅଭ୍ଯାତାରୋ ପିକାସରୋ ଅନ୍ଯକୋ ପର ଜାଯ ଦେଖୀଚ।